Doma na dulai kumo na wutau ma kɨran ma moi wowun jangjangnghu na wutau nene shani la ali shani na wutauyi wutanyi na kang nenni keɗkeɗe <noise> kiduwu bark ma laki keɗeki ɗe, mo wowu jangjangnghu bo wu dowu gaanmu mɨn tapɨre pɨrai, mɨn ɓowa wurɨn mɨn ɓoowu wurin wun namai ɗalmai wun dowu talɨmu puro kɨduwa wu kang ner ma wutau mawu, bishimi min ga mina mina min yinge jang jang ma mina malou, wom min shoori shimi diwin awo do dapɨma, kondo womɨn jinda kono panieu, mɨn jindai ba mwa mum an kond. bɨla dole wuyo bila diɓe laki, dai wom kai ya ka dole wuyo a pate kondo mongo laki kiduwa kai kayo bo woman wamowo long kalla, mɨn kang ner ma wutauui keɗekeɗe. Na raapni kuma bo mɨn woi, moi gaanwo ka bin ɓaɓambiramɨ kai laki, la wutau mi kai yimai. Banje kii wutau ma tapme pina mɨ min laki. miya nai gwa mawu amu lau gwa mi jangjang da wutau mamu, amu ga mina mina mu poɗumu mu gamu lamnai me, amu taa yinge moni mɨ gwang, mi wun ya mina mawu yik min yingimai, min yinge gwa mɨ awu namai, min yinge lɨpen mi lamnai, jan ru kangje wai jangjanga ghu; wun jobɨmai kang ei wowun jobɨmaiyin diwin ko kumariru? Bo wu tai kumari wuri yiwu ɗinga ɗinga dai? Wun amma, wun ɓangnghai amani du kangje wun nummai bo wun nummai shimi barka bo wowun nummailu amu kukuwu, yadda awu nume bo kumar mawu bowu tui Kii yadda om na ɓal a ɓaa mu, gwa mu aka namai ɗim amu ta yinga bo dole gwai, ka dol t andai, nemmaru gɨn bo pate kondoi, nemmaru gɨn boim duda awu patɨmai, nemaru gɨn boi mɨ ambo awu ɗaɗau boki amu ta yingɨmai, bo ɗa woi da wura wu ɗola, ana duai kumoi me wun lammai kaa num bokiru, wowun nume bok mɨn lau woma nummai mu nume dai shimi lak1. Ka duko ɗɨm bə ɓala ma woi. Ki wun ɓalmai ɓaamu, ana tokorkoldu? Mɨ katingjanru dai mo lau worin mawa min yiwu mɨn tapire pɨra ma katma jan gɨn ana tokor kool dai min yiki. Ɓala ma worin ma woi ɗim mata bo mira ɗɨm, na na namɨra, na wutau ma dwai kumo na wutau mana mira dai, mira mɨ mɨn mitimai mɨn mɨtimnene la ali shani mɨn mɨn ɗuwama ɓangge la ɗonɗok, mɨn wutau ma mira, mɨn kape de, mɨn kape kure, wuta u mamu mɨ ɗokɗok mɨn kape kure la boim mɨn mira laki, kure mamu bo mu kape, shimi wombo tam mamu. duwa wom min tumai, woi min gɨn wombo tuma dangdangnghu banda shi meu. Kai kape kuremongole tere raap ko kunung guru boi bo yini kaita kapi. kai kaɗe burui kai dooma, kai mane laki, mu boka mane laki kai do ta woi, jaare laki dai- dai- dai. bo ko duko do bo laɗo dai bo wom na dera shi yimai la mɨte wai Aponen, moɗonggin gati ki yadda mu mɨn binshi she jina bo dwal maboi ki la poli, min kape gaati mamu nini, me bo kapeni mu gamu laboi mi amu woi amu kanma ki gaati ɗɨm bila yeni gwang dai kamo shimi wutau mamu min kape nyam, min kape moɗo, dai na dera amma wonbo tuma mɨ mɨn ɓale min kape kara kure shimi wom ɗuwa. Aponen mɨ bin yiro ɓangje woi she duduku gɨn dota lali derau, shire aponeiu doto la bonkoi me. ɓane a doto jak boi gabak daya la ali dera dai boi mɨ mɨn gama, kara miya kape aponen mɨ washe, goro mɨ wai, mu washe goro mo diwo gɨn kure, kape kara monɗo, shimi wom min tamai gaanma mɨ an yima mu ma ye wom gwang laki. Bila na mane she nmu ɗɨm yi wom na ɓa la na na bo wutau ma tapirepira ma dwa dwai kumo, na mone boim na lau ɓalmai dai wom amu yimai dai anaambo mammu wun yiltu uwa, tamiyen mori ana wuɓi, dai mɨn yingɨ mawu. bo dowa ɓa ya kamata an yinna tamno bo gɨre wuɓi ko dobo gɨre wubei da lambe mondo wu por kowog tin ɓala ma bin yi mam kafin wu ye wulauu. Na dera na dera mɨ teet kɨɗe kɨɗe miya awu bin yiro dɨm boye wula, sha bo doto dole mini ana jiɗɨk amu do yiro jiɗɨk boye wula Amu do yiro jiɗɨk ma yi nge jangjang ma yiro, bo gɨre wubi, ata do yimu kɨm abo yinge dibiyik, jangjang ma yik mash lowo mu ata bo loyo mani di har bo loyo mondo bo loto to shi lowoi kɨma amu mani yini jiɗɨk, jiɗɨk mu ama yini shimi wai gai lowo gɨn koom, gɨn tokurkol mi mɨn ɓda ɓamu, gɨn to korkol mɨ mɨn ɓala ɓaamu gɨn ambo wom ana yima shiwiiya mina ga la'ali mi ɗuwa mɨn ɓalmai ki yanjin, lawa woi yanjim bo ko duko kɨma, ɓala ma ma tapire ma ana ɗwadwai kumoi me bɨrɨk poshe wun ɓal lowoa koyi pir- ma yini mɨn ɓale a yanjin a na wuwu a gani to woi kishimin bɨrɨk she jindwoi, she nako wui mu kii a ganjeni, ɓanje bo pira bɨrɨk a koi mu ko malma, mɨn ɓale malma ɗuwa. gɨn pee woi woi yauwa duɗa, ko ashi mɨn peemai ko lowo mɨn ɓale ma pira ɗɨm ma yikiu. Kara ɓala ma mite bi kala mongo, bo kɨrap bɨra kondo duwa shore bɨrɨk ba doni lamɨm mongo u bishimi bo miya wu dowu wai mɨ ɓane mu mu tama gaan, har gɨn woi leem ma tar bɨrɨk bo gaani la mina mongou. Ko yin o ko ɗɨm l gaawi mongo. Du wa mɨn ɗungire kara kuma shaananggin da gashi bɨr ngin ɓangji woi kishimiu miye mɨ gama ma tui gaan kėɗe ki ɗe gin wom min ko Ma na dwa kuma lallai mi kang nenni kiɗekiɗe kiduwa ɓangje anyama ak ata wai gwa mani jang jang aka wai bo wunbo tuma mani nummani aka ta wai ko gwa mami dai numani, aka ta wai dimbiyini jang jang, ɗuwa min ɓau kwaling armu gambee. kili amu bo shashagha woi, ki shimi ɓangjeu dai mu pule koomu a doni apumu wom amu yimai mɨ amu koi pirapirau dai, dai la wutau ma woi, wutau ma wo tapɨre pɨta mɨn ɓangje min laki, wom na jindai na mano ɓalmai kɨma dai ba mum an ɗuko la'ali ma tapire pirai, maje muni wa utau mi ya la ali bo ali miya wun gatɨma ɗang ɗang woi komiu bo yinge me min, ya ɗɨm min yimai ɓangje anya ɗuwa mɨn gɨn gankat kɨɗɨm, ɗɨgɨm amma moi ana dwadwai kumo won dowa wu dowu apumu won min ya yimai mɨ jobe pinen namu gɨn jangjang yimu, me yimu jangjang, me wombo tum mama jangjang, woi pira nini an ma koma mu har mu kang wom an da'amamu kiduwa ko mu bangje a aweni, woi b kɨmamau wo min shoorii koo miu. Ambo pirai pirai me dai ana domai me ɗuwoi aro komamu banje dai aa puleni, womin yiki ɗɨmɨu. Lailei woyi nale tui gaan kɨɗkɨɗe la ali la ali dera, bangje wom ɓamun kawai mu woi wom amu yimu ai mu al tui gaan mi ɓanje min riima. Na ɓalai me ɓangje kiim yadda na ɓalmai. Na rongngha bo wutauyi me bo wutau tapire ma pirapira ma miya ambo ambo ru, tamiyandu, namiyandu. Na larpuru kanje kaina nugura dai boko doko nene amu dɨm wu mowo gaan, mɨ ɓongo wom kai jindai bo tapire pirai me ɓangre mɨ na daamowu la dimbiyiwo. Shimi wutau mɨ yimai ɓangje la ali mama shani gɨn dai wutam ana dwai kuma wun lwa muna laki, lallai kishimi daidai, na lau ɓalmai mu mane shen kongol mamu nene, mu mane shen gɨn wom bo gwa mama nene mu mane shen gɨn wombotuma mamu nene, mu mane shen loi ambo mamu nene mɨn loi wuni tondeiyi? La lushuru? Ɓola lushu ka mɨte bi kala mongo kɨduwa shoore wate an do gaamowo an gai kai, bo kai mɨra toro <noise> ye wutau mongo kiduwa boko waye bo gakegheu kaye wutau mongo dei jangjang gɨn boim aka jimai <noise> kiduwa koyo wom an do wamowo la lushui. Bo mi na mongo bii kalai, bo mɨna mongo na ɓa takai ka jaare bo goko mongo, bo mina mongo na ɓale ka dame boi mongo da la wutau mongo ka dame yi kɨ duwa shore wom an do wamowa lap lap mina mongo, la ɓurak, la ɓukurok monjo, ɓanje mi tui gaan kiim yadde ɓamuna ɓala la wutan ma na dwai kumo na wutau na namɨra dai wom ɓamu na ɓala la mirai me ɓangje mu tui gaan, mɨn gɨn tui gaan min gɨn worin nini ma dup koma dup lushunggin, bo kai gɨn ayim. ɗuko duniya ɓangje woi kii mi ɗuwa ka gute boi gutumau awo waku wutau ɓangeu, ka woi kara worin aka peemai ko lushu shimi an woi a- mutuma. Kureru kolushuru an bo ɓarɨma, bo kai gɨn kuuyuk dɨm kai patɨmai la toro mongo lawa ka wai jangjang, ɗuwa wai shimi lakiu dɨm bo ka gute boi don kai do kapɨ mai ɗaa nong ɓala ɓanje ɓanje bo kai gɨn ayim ka gɨn wom aka yimai dai kai gɨn worin mɨ aka peemai ko toro mongo ka wai woi, ka wai nong woyi, la dai wom aka yimai anya kai na mɨra me ka wai lowo nowe yiwo wunduwo dai bo aka yimai bo kai gɨn lowo ayim yiwo ka pule kowo gɨn kang wa ala ma wutau mi kai yimai la boim mɨ kai yima i dai kii yanda mɨ na bala ana kai la kashukara shimi wona lakiu amma wom na ɓalmai na wutan ma ana dwai kumo, ma yinge jangjang ma yɨk ma mɨya na la mɨra na mɨtimai kalla na wai mi daidai mɨ ana wamai kalkal gɨn wom ana wamai laki dai shimi la wom na yima la mira bo jangga nene ɗuwa, bo woi kai gɨn wombotuma kide kɨɗeu na mina koowo ɓok urure mongo nemma gɨn kai bo shi yiki aka gɨpe bo jangga bo gɨpe jangga worin mɨ suwa, wori mi ako kala mongo shi yiki shi mongo, wori mɨ kai yiki aka gɨpɨmai shimi wori mɨ ɗuwa jiling ma kurei me, aka lumai ka loi yiwo, bo ka doko bo an gɨmai, kai gire lowo wori mɨ kai gɨpa poshe me bo ka gɨpe, kai kai do ɗongnghai ɗo ba aka angɨmai